بیٛارٮ۪ن تہٕ ہونٮ۪ن پٮ۪ٹھٕ گاڈٕ تہٕ سۄرپھ تام چھِ ہتہٕ بٔدۍ مُختٔلِف جانور پالتو جانورن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تھاونہٕ یِوان۔ پالتو جانورن ہٕنٛدۍ کینٛہہ نسلہٕ یِمَن مُتعلِق تۄہہِ شایَد بوٗزمُت چھُو، ییٚلہِ زَن باقٕے زِیٛادٕ